داکتوبر میاشت ماته د منی ښکلا د پاڼو رنګ بدلولو او یخو بادونو میاشت ښکاري خلک د کورونو تودو ته پناه وړي .او د جشنونو لپاره چمتو کېږي. .داکتوبر میاشت د بدلون، فکر او ارامښت میاشت ده چی پدی میاشتی کی خلک دژمی لپاره چمتووالی نیسي او امده کیږی